<hesitation> Iho onre nandaro ján ha kunderu na'a, nanyika nuyuu nayu nandandero ján, noyeva anii vajin noyee vikui atunin nadii atuu kakuini kua'a atuu iho neni, takayajan kundenru ndina'a onré onre nanda nderó nduu ñayuu chiko iho te'e en atukuva'a ndukute, ñamate inuu ñamate inde ndui ndono onre nduninrú nandanro nduu noyete chikunin nandanro nonduña nduján nuninro yandui, dichi kavai ndichi vikui dichi atuye anie atunei nete kuu ndichi nayuu vei luchi atunei kai atunntanrai, atuu nane jani atuu jane jajini chinoye ndadukuru chí nandukuru te'e atuu ini ndudi atuñamate ino'o, ján atui iho niñite atuu ikono tikaye ndokon te'e nandan ndero tekuu vikote tendañuján kute nderu nako'o takayaján kunderó, chi nimodo nadan nduru te.